<hesitation> Za zai tsy mahay mamatotra cravatte zai, et oui matetika za maita olo man-tô- cravatte ôtra zao papanay kôa fa mande mivoaka regny de magnisy cravatte na koa oe kô fa mande mivavaka ampiangonagna anô, na mande magnantono fety <hesitation> ambonimbony ndregny matetiky ôlo magnatô lamba mihajahaja regny de ndrai magnisy cravatte daôlo fa za tsy mahay mamatotra ananji kalôngany aleo tsoriko ny marigny. <laughs>